أكيد كنت بزرع <hesitation> ممكن أزرع طماطم لأنها سهلة النمو، <hesitation> خيار طازج ومفيد ويعجبني في السلطات، فلفل يضيف نكهة لذيذة للأطفال- للأطباق، فواكهة مثل البطيخ أو البندورة عشان نستمتع بالفاكهة في الصيف، <hesitation> أعشاب مثل النعناع.